Taka kiti ñuvaayo suni jiniti nu este nu nuun este saayo xi nu taanyo suni este jiniti suni kachiti nu nu kuee vai nu tannyo suni kachiti nuyo kakusisiti jinyo chaati nu nuun este saayo taka a ku kaku sisiti jinyo. jaati ja nakiinti yo, taka este takaa riyo taka burruyo, taka nti kiti un jiniti nu nuuun este taanyo xi nteu kuanyo tua kachiti nuyo.